عشان تركب قطعة اثاث اساسية اولًا اقرأ التعليمات ثم تأكد ان عندك الأدوات اللازمة لعمل <hesitation> الاثاث رتب القطعة على حسب الورقة المعطالة والتعليمات ابدأ بالتجميع تأكد من التوازن اضف التفاصيل فحص نهائي لكل هذا قبل ما تبدأ وتنتهي وبس هكذا تكون ركبت قطع اثاث منزلية.